Ri lalenna ogi atau ri kampokku engka <hesitation> dua <hesitation> anenna ta anunna rupa tauwe sipaq-sipaq na rupa tauwe yanaritu siriq na pac- na pesse atau siriq na pacce. Yero yasengnge siriq <hesitation> anunna mas- anunna tawwede najagai alena pole ri anu ampe-ampe ma- makejae atau <hesitation> ri <hesitation> padanna rupa tau, jadi najagai alena pole ri sipaq-sipaq majae <hesitation> pole ri <hesitation> atottongenna <hesitation> watakkaletaq. Na yatosi yasengnge pesse atau pacce iyanaritu paresse bebuataq padat- padattaq rupa tau. Jadi engka perasaantaq atau perasaan paresse bebuataq ripada-padattaq <hesitation> rupa tau. Jadi narekko iritai <hesitation> anggotataq atau saji-sajittaq atau keluarga taq, jadi idi engkade pun- iyappunnai <hesitation> siriq na pac- na pesse na engka rijagai <hesitation> keluargataq sibawa engka rasa paresse bebuataq ri <hesitation> keluargataq atau ri saji-sajittaq maneng. Jadi yenaro duade <hesitation> sipaq-sipaq atau ampe kedotaq ri lalenna siri na pesse atau na pacce.